اذا خيروني اكون <hesitation> رياضية مشهورة او موسيقار مشهور، <hesitation> حكون رياضية مشهورة، انا احب الموسيقى بس ما حتجهلها، احس اني حختار رياضية مشهورة، <hesitation> لانه الرياضة حتعود بفائد نفسي وجسدي علي لانه نفسيتي اكيد حتكون احسن وانا ما اقدر رياضة، وكمان صحتي وجسمي حيكون حلو يعني دايما وانا امارس بالرياضة واطلع كل الطاقة السلبية فيها، فاكيد حختار اني دائما اكون رياضية.